Nahang kelebihan dana kernan pawangke wiramaro nitu kebanyakan saistila kuwiten pakonyeram pakoeng kelapa sawit nitusawiaroro totoang tasatu kanenta batelzen wimarunti mekasa gorengan satu medidemu racunutu wiatonton wanta kebanyakan jadi lebe beta sehat satam mapaket mudana kernan memang pasiwon teman sendiri mituti macamaketelung kapak gorengan daimadedem sacamadidemu racumitu bianto minawanta jadi bedanyetu sadana wimaronti paling tinggi itu makasa untu-untungan satu mukadua tangsadana karnganti metesatu minggu pakean turus masi torokampe papaken jadinitu bedanitu dangagrengan pasiwon sandiri wodana grengan patersamengan wimaro.